Adọn ọgwu ẹsẹ ga Ọbazi. O̱bazi wa ayẹ usu unyi asọm adọn o̱nnẹ. Adọn yẹ ẹr̵ima ẹta wa yẹ ẹsẹ ga Ọbazi. Nwẹd Ọbazi edoro warẹ yẹnẹ adọn ọnnẹ yẹ ẹr̵ima ẹta ẹsẹ ga Ọbazi. Adọn ọnnẹ yẹ ẹr̵ima wa bang. Ọbazi ẹnyi e̱ bang arre ga adọn ọnnẹ. Ọbazi mẹ ẹbọni egogoi yẹ ẹnuga babọ ga ẹtu ama itun ano ntak ọvẹn ẹgọgọnọ gwud ẹsẹ ọbọk Ọbazi. Adọn ọnne yẹ anọng ato ukpuga, arẹ ntoni ukpuga gwang ato. Atoni ukpuga yẹ agọmọ arẹrẹbẹ ọvẹvẹn ba gwud. Ato uzot, ato dọng, ato uba. Ashi gwang ato. Adọn ọnnẹ yẹ ẹr̵ima ẹta wa yẹ Ọbazi enyi ẹ. Ọbazi ẹnyie gwang, enyi ẹ ọsara utu, ẹnyi ẹ ọvẹn ẹgọgọnọ. Wa ayẹ agọnọ ye ukpuga ẹnong ẹma mọ ẹrẹbẹ. Ukpuga mẹ mọ ẹvọi ẹrẹbẹ utu. Ukpuga, ẹgọnọ yẹ Ọbazi ẹsang ẹna ayẹnẹ arẹ adọn yẹ ẹsẹ ga ọbọk ẹ ẹr̵ima ẹta, Ọbazi mẹ ẹfẹ uwuno yẹ anọng adoro arẹ ee! Uwuno gberuk u wọbọ ajọk ni. Emo ak̵imo yẹ agọmọ awa etọgbọ agagara, agọmọ yẹ awa ẹdudu isẹ jẹ. Agọmọ yẹ awa, Ukpuga ẹrẹ ẹwa. Ashi Ọbazi eto adọn yẹ er̵ima ẹta wa, ukpuga yẹ ato ẹgwu ashi Obazi ere egogoi yẹ, yẹ ujọk, enyi yẹ beji, ẹnyi ẹ adọn ọnnẹ. Adugi gabọ arinang ga sọọd ọkpọri. Ma ọsọm ufẹ yẹ ọsẹ, Ọbazi ẹda mọ ẹz̵inẹ. Ashi Ọbazi ema ma nọ ẹrẹ. <noise> Arẹ asang agọmọ ukpuga agogoi nẹni. Aja ato̱ngọ ọsẹ. Agọmọ ukpuaga aja arẹbẹ osẹ. Ọsẹ yẹ ẹfẹfẹ, afa agogoi neni, arẹbẹ agbai ininọi or arẹbẹ ọgw̵in ano ga dọng. Arẹbẹ ẹsi iyọk ano ga dọng ara akpẹn ikpẹn anyi mọ, av̵ina igọgọi, arẹbe̱ serigo̱gọ arẹ ee! Agọnọ ọvẹn yẹ ovẹn ma jẹng ẹmẹ onyi ẹbẹne iyẹnẹ yẹ ẹsẹ ga ọbọk Ọbazi yẹ ẹgọnọ adọn ọnnẹ. Wa adọn Ọbazi yẹ Ọbazi ẹnyi ẹ, wa ayẹ ẹr̵ima ẹta. Nwẹd O̱bazi edoro warẹ ẹrẹ adọn ma jẹng yẹ ọsọm ugọmọ urẹbẹ yẹ ẹr̵ima ẹta yẹ ẹrẹ ẹgwugwu ere. Adọn ọnnẹ wa yẹ ẹsẹ ga Ọbazi wa ayẹ ẹgọnọ adọn ọnnẹ yẹ ẹr̵ima ẹta Ado̱n akọ dọng, agọmọ ọsẹ Ukpuga aja akọ dọng. Agọmọ ọsẹ ukpuga aja arẹbẹ uzot amẹn. Agọmọ ọsẹ Ukpuga aja ada ọnẹgwa. Agọmọ ọsẹ ukpuga bang ato, awa dọng agagara, dọng ọsẹ agagara aja arẹbẹ bang afa ano. Eje ẹtẹkọngọ arre ma ajin, ikpẹnẹ ẹta ẹni. Ara afa akpẹn arẹ, wabo̱ ẹna e! Wabọ ẹnani nna nang ntak wa ukpuga enyi Adọn o̱nne̱ yẹ Ọbazi ẹnyi ẹ, ẹna ẹ ẹnyi ẹ utu, egogoi yẹ aga abani. Egogoi yẹ ga evivi. Egogoi yẹ ga ọvọvọm. Awa ẹgọt irem afẹ. Awa ẹgọt, arre ga o̱do̱m agagara, no̱ngo̱ ara adura e̱dada ma o̱so̱m. Ọsọm uda o̱se̱ uju utunga ga ìv̵im yẹ ara ada, yẹ ẹvọi yẹ uwuno nwẹ ẹgara yẹ. Abọni afẹnẹ gwa udoro urẹ ere nan? nẹ arẹ gbagagbaga ere. O̱so̱m wẹ ufẹ ọsẹ jẹ odo usana adọn ubi. Ntak ukpuga mẹmẹ ẹvọi ẹrẹbẹ yẹ adọn ọnnẹ yẹ egbọgba. Ashi adọn ọnnẹ yẹ ẹr̵ima ẹta yẹ ẹsẹ ga ọbọk Ọbazi wa banga iyẹnẹ dọng uba. Ẹnyi ẹ bang bẹ anong agọbọ yẹ. Iyẹnẹ yẹ anọng ada ukpuga aja arẹbẹ bang. Bang wẹ uvọvọ vọn agọnọ wa uship o! Arẹbẹni afa afẹ ga dọng, wa umani ivei o? Wa uv̵ina ọsọm o? Awani aja arẹb afa afẹ ga dọng. Arẹbẹ mọ afa ga dọng. Arẹbẹ mọ afẹ ga dọng, ẹtẹkọngọ be̱ng gwang awa jẹ aja arẹbẹ anug unọng uv̵ina yẹ. Ọbazi enyi ne̱ utu ayọ anug ẹnẹb wa nẹ ma wawọ unọng unẹb wawọ unugo utu nwẹ ma akam ur̵im. Fwang nwẹ mu ufẹ yẹ jẹn ga ntak wa enyi ayọ. Ashi aja agọmọ ukpuga, are <hesitation> Ntoni Ukpuga, ntoni Ukpuga aja aji ga dọng ugọn. Dọng ugọn. Awa do̱ng ane̱ba ugọn aja aji Ukpuga nwẹ. Awa edudu ẹgwa aduk ma ukpuga aja agwa, ga ntak ẹrẹ enyi e̱ ado̱n ọnnẹ. Ara aja adang basọm, ara aja anara asọm e̱z̵iba ntak ato ukpuga. Ege ọvẹn nwẹ bẹ ẹwọrọ ẹrẹ wa izun. Adọn ọnnẹ ma jẹng gangẹ nyẹnẹ Ukpuga ẹrẹ egbara ọsọm ẹfẹ ga sọọd eyeye. So adọn ọnne wa sọọd eyeye. Adọn ọnnẹ wa asọm bakbak enono. Adon ọnnẹ ukpuga wa asọm ama ayẹnẹ. Ma ayẹnẹ ẹrẹ ma anara ọsọm ọvẹn yẹ eto mọ ma anara, ma ada, ma anara gwọsọm ada. Ma anara ọsọm ẹz̵ibọ. And ma ayẹnẹ nang beibei, Adọn ọnnẹ yẹ ẹr̵ima ẹta wa yẹ ẹsẹ ga ọbọk Ọbazi.

Adọn ọnnẹ ma ukpuga wa nwẹ nsang nton nyi wangẹ. Ga iviviri eyeng ọzẹng, ẹrẹ adọn ọnnẹ yẹ ẹsẹ ga Ọbazi ẹr̵imani ẹta adọn onnẹ ukpuga yẹ ọsọm unun̵im. Adọn ọnnẹ ukpuga wa ọvẹn idida. Wa emẹn ọrọk, ma asọm ama ayẹnẹ ada asọm gọigoi ada asom beibei Adọn ọnnẹ yẹ ẹrẹ ẹr̵ima ẹta wa adọn ọnnẹ yẹ ẹsẹ ga Ọbazi yẹ anọng ayẹn ẹ eje ọvavai, anugo utu ọnnẹ, anugo na gwang Ọbazi, ato ọrọbo Ọbazi. Adọn ọnnẹ nwẹ ẹr̵ima eta adọn ọnnẹ ukpuga. Wa nwẹ ẹna jẹ nnẹ se nton nyi eyeng ọzẹng nẹ adọn yẹ ẹr̵ima ni ẹta wa adọn ọnnẹ yẹ Ọbazi unyi warẹ yẹ ukpuga asi.